<noise> Mlondo mcha. Niwiya, ughire uongo woshe kwava wathima vahongo luwoko omba uloshe vavairikiene na vana vaka- vakanikwa, vakanikwa luteluedi. Kana vakapuchua mara mecha, kimetha vaondowe hitho niro mndo wera mcha.